Akelei te mi vovo kelei te ne, a mi pinopinots ota pengan kouni neken simi nos i tabar on sentral niu ailan. A mi sinavei tumbu gei a mon a gi ko mon simi malagan a mi sinavi tumbu gei. Malanga a mi gi ko tu ngan mi traditional culture, mi namar sait simbu sinavi tumbu gei, so ian mi sinavi tumbu gei a mon se gei a gei ko mon a gei te ko tsanga simi tino, mi mene ta mesai, at putki mi nginou, mi mene ta kakau, vevin ta kakau gi ta tsanga mi nginou, a gei t pulul bu kain kain bu kain bu mingos simi tino, sa ian tino. A min bensin geit mon neken, so bu kapnets a ki palan bu sinang a ko mon ma gei ko res matan ke gei tino simi sinavi gei sen ate mon simi dara gei, ate mon sim bu vodovodon se gei, ate mon simbu pintsi gei, so akap oit va gei ta vodon punan, gei te ko, ate ko bat a ate sos ve gei. So are an ke gei sinavei na dere ber bu vaser geit ko me bet, gei te ko ranmei a git me te mutur, a evoi an nan sim koto inmon at te nane an mi mene ian mi vaser, nane va te me muang an sim vono, simi amir et ta deng sen oit va e i ta ves. A gi kap ko vore, a mumu gink ko res va evoi ese et me mutur si ke vono, et te res matan be ian. Sunan mi ka mene te ian ate me vorotan no sike korot en. <noise> Ma mi tino geit mon sen ian simi neken sim nos <hesitation> a akelei a geit te ko mon, gei ko ngo ei, a ke gei me gei me gei bu ra kokouk va git ra me ei <hesitation> a ate sos ve gei me gei me gei nginonginou malan simbu ra kokouk. So gei ngo ei gei ngo kokou, gei ngo tapiok, gei ngo eiu a bu bu singapo ma bu na a bu nginonginou ka i, malan bu popo ma bu tou ma bu umm kukamba ma sa, a gei tsorke gi a gei te ngini gi. Akap akapa rosiamo va ta vore simi maket o mi korot git ko a a ra vore an bu bu git teko a a mon kokouk en a et te vore an bu. Bu kapnets git te salim ngan a gi te ko vore gi enan a malan sim maket a et te ra poro akap neken e ta et oit sim yes nge ra salim ngan an ke ba puk kapnets neken, bu kapnets kokouk gi ta vore gi, gi vore gi a gi por tukon nge gi sen e mon sim inmon ete tsorke a ete, ete a popor tukon akap ka pinat simi eta ra poro ba lakep et me vera vore o et ta vitor o akap, are et ta ken mo i ot et te ra poro, ma bu mene gi ko mar simi tsang are an a a simbu taim mene gi te ra pure ian kesa kapnets sike tu, sike tu an eta tsanga. Bu mat puar puar an gi te ra pure ian bu, so are an bu benengeu so ine simi tumbu gei are an gi ko vakoit nges nges simbu amir va eta kap, eta kap, eta kap buar, eta ta tsang a ke benrek ta tsor a eta ngini mi vavan Are ab a deng putu ma a deng leong sen va e ta et mon tukon eta puar eta poro mi tsaka as, eta sa ma sa, a sen va evoi mi ka tsatsang e suvun me sa nginonginou, e suvun ke ba lekep sivunan e tsanga ian bu kapnets ate bet. So gei ko mon neken se gei en, ma va gei ta lalro ngini bu nginonginou mon et te bu ra rou ka simbu ne simbu ra ne, akapte kovo geleu bulsel ma bu sana, ne teakkapte are te ka simi forty hose a ete bet i konos a ete ra vore me puk porpor, me puk to, me ba toin chel, a et te muer ranmei bor me rou ka ne et te ken, va teme ve virisan bu nginonginou i aro. So are gei ko, gei ko mon me pere me ka puk tou ne simbu mon en simbu bu store a di et te bor morngei va et so ve A ra kuk ngan mengan me kapuk kopi a do te unmi nge kelei mi aro. Sor are mi tino ko ser suri va e ta mar ber, e mon tukon di et tino git ko ser suri va e ta geleu et te ra awil notso i raman. A kesen bu taim mene bu vevin geit ta awil ine mo i ken mo, et awil mo ne i ken, a bu ka ber, ma et te pere va git te te ian bu koits ma bu gi ko awil manau ma bu wuris ma sa, mi gi man sa puk konot ngas te vav sa git ta awil venengan gi, bat mi et ta tomkan gi ma sa a et te tete an bu bambirit ma bu, bua a koits ma bu, bu vut ma bu pei ma sa, ian bu ei. So are an mi ba dedeng sen an bu nginongniou a a akelei et tara poro ke puk su a ian bu ka gi te rakot nokot i rou va git ter te ian bu ei leong mangba, bu konken ma bu tsinok ma bu Bu ei mtu, ma bu mimur, ma bu kosip, ma bu a et nang ba ra te gi mangba, mue bue ma, aa a et te muer nge me a a bet sike vevin o e kina o e tumbu o ese et te me peven a ba nutu ei te ne akapte, et te ngou, a kuk ngan a tuni sim leng akapte do te ngou ke kelei, beik tsak te an umm do te mat kelei te, so a ko malan gi ko ttu ngan mi staple diet malan an simi nama mon bat e sa teng mon simi lalron se gi, eta pre git ves git ta ngas lalron te va eta ngini mek puk ei ngas sivunan ian mi ei a a ate mon simi system simi aro gie di i aron mi kitita ngei ma si kei bu kurikuri gei, ar so ian bu nginou gei te ko putki gi ber va ke ka nginou, a ian mi ka a awil a et te ra tere ken kamba lekep. Et te sen a et te et te tere sen va tara awil ke. A bu mene ta twek tuke ke moro moro ke malaga e gi bu bu gi ko et ta ra tsikeran simbu tunumar va gi te tuke ian ke sa moromoro na nan ke nginou va et ta pukuki. Umm so me nginou malan va mi ntu ke ntu bor ke malaga, e ta kap poro ka malaga tukon, a akap man ka bor, ian mi malaga mat bita te anmi a akap man ka ginem. So ke malaga mengan ke ntu bor a ngas ko tir kokouk. A et te me tsanga ke customary kastam mi sinavi tumbu geit simi mi misana benengeu e lalro tsanga, me lalro mat tu, mat bo, mat ta nginonginou, mat a neinei mat a, are te an. So a bu kapnets mene A simi pere an akesen mi kapnets kelei ber an geit ko ian bu nutu madar, va gi tete ve, git te a va git te kaua gi <noise> ta ngas tian ngas mo ngan bu mua rem be, di git te ken mangaba nge ra vane bu bu mangaba nge tara bu sana poro bu kolos ma bu lalau ma umm git te me gimsi be <hesitation> <noise> git te me gimis mangaba nge seng mangaba umm a gi te ko puke an bu bi git te tsanga be na mi bi bi. So et te me tsanga a et te. So bu benengeu mene geit ta deng sen simi saran mi tino ma areta bu entertainmen malan bu kapnets vavse an bu koto benngeu are an gei te ko, git te ke tsanga gi, so am a mat kelei umm a mat kelei a mi git te ko res sen, sen ate mon simi dara gei akap va et ba bor ra nese tem bar. Me vodovodon palan te ber, a te mon umm. So et ta pere be an sim inamon mi mi kapnets ta leong an mi bu ma mi si- umm mi bu ma mi si a e te mengan mi turou a e te toka gito a te tahut kelei te. A e te poro e te ngini gi mangba. Are an bu benngeu malan geit te ko vamus uri gi. So a palan bu benngeu umm a palan bu benengeu. mi tino eta mon tukon sim inmon malan va e kap tsa tsang malan bu public servant ne git ko tsang, taim ma sa kap, e lalro ra tsang ra tsang, e lalro mutur, mutur e lalro ra ves ves nam ves mo simbu inmon mo ngen deng ke lalro, kap mene ta tir kai kai muri, sunan evoi ngas te e e e tsanga ian ke benngeu so akelei or mi bengeu mene malan gei ke deng sen sim tino. Na a a vasa. Ok simi inamon be gi ko vamusuri bu matam bu, bu matambu malan se gei bu sepeu, bu kuk, bu bu a saterir, bu damok, bu a saram bu bu a bel win ma bu sana, are gi ko mon enan a ko va bu matambu an are. So mi matambu kes, ke per kesaper kesa a sineng kesa sana gi te mon va et ta vamusuri gi. A senga mi ian simi koto matambu kes. So kesa malanga et tlekra gi mi ka se tata ngis bu man sara lo <hesitation> vanis simbu mene mene ber, klan simbu matambu mene, e ian gi ko mon. So evoi ke matambu e te tlekeran ke per va even en, na me s a me sa matasogar mengan ke sa inamon kember ma sa geit te vasangan va evoi e taman an mi per ian o ian bu mining company malan geit te me tsang en, e geit me tsang i popon ke per evoi. Umm so et ta ngas tle ian sen an mi clan simi matambu. Are an mi matambu a mon, arete va geit ta deng se gi va sivun an mi korot arete et te ra vatoro bu pe buk gel gel gelto puk pepa me bu a company na ra tsa tsang sike per. so are bu benengeu mene simi simi ba dedeng simi tino umm bu kapnets mene ber ot ko deng suri an bu mene geit ko mesei, a bu mene geit ko mesei, malan bu mene ta mesei evoi et ta vata vatat sen, evoi e ta tsok ven vasa e tsok ven me a et te pure an bu ba titir na et te mat me bor, mat me nginonginou, mat me sna ma sna ma sna are git te ko tsanga gi an simbu nginou an simi va mene ta mesei o te me sorke a et te tsop mat o bu. Matambu evoi a et ta tsopo an mi mat, e gi an e patsa gi, gi ta ba me vore no, kapa va evoi et ra tsop tukon. So are an bu benengeu am no deng suri umm umm geit ko ves ngan simi se gei inamon neken simi i nos iron. Ma ke gei nos ber mi nama akap va a kokouk bu dialect sen mi mi kapnets a ser mi bu nama a ki kuar a ki tei, a ki poit a ki a malan so gi te ko git te ko lanim ngan an. So are an e gi bik tabar malan git te vakoit igo te a e gi impo <noise> gi sana gi te lili a bu napakur gi ko ra virsna lili an mi nama, so bat gi ko rongme mi nama se gei. A gi ki bu dialect sen be mo, a ko vuris lili a a. So are an bu benengue simi simi tino gei ko deng suri ma. Ne ber simi taim ne malan bu bu bu company leong gi te ranmei gi te me tsiki ian bu di simi, gi va geit me tsa tsang a a bu ba titir geit kap ko tlekere vekeli me bu gapman a geit te signim ngan mi bu ian bu bu koto bu koto pirpir va evoi va et te tsang en nenin et te me gento. So git te me ra tsang biti no va akap a git te ra vaton ke sa vot ma gi ta ra salim nge gi a gi te poro bu mani a evoi me sana. So are an bu kapnets mene malan gi ko deng se gi. Akelei a a mi bu mene simi gei ko deng suri simi tino. So umm bu binga kapnets malan ne git ta rakot ven ne iau ot ta tsang rakot simi malangan show be neken i impo be aa ane mi malangan show gei ta tsanga ian bu sinavi tumbu gei, gei ko tsanga ian bu vono veveu git ta tsanga ian bu vono veveu, a bu vevin git te mon git te veu sen. A geit te tsanga bu hausboi bu ka git ta mutur sen. A git te tsanga bu bu tsanga bu bu vono bu vono malaga. A me gi sa puk korot va, a git te tsanga gi be an. So git te tsanga ian bu baisen va git te me so akelei ar mi bu benengeu mene simi simi avret an i kur va gei ta tsanga nesei. A ian mi git te vasangan mi sinavi tumbu gei simbu mene vour, vasa gi ko tsang nginou ven, mi vis bor mi sana mi sana e gi ian git te, git te ser suri an umm so akelei arete puk pinopinots ber na ve te ke git sa vodovodon sunan va misna git ta tsanga o gi ta eng sim bu kuir kavel ber, a bu kuir kavel ber git me poro ma sa puk pinopinots man sa puk stori man sa sa gi ta tsanga bu a a pnopnots va git ve pere gi ian simbu ven bitbit, mobile ma bu bu video ma bu sana ian git ko deng sen, git te pere gi an va bu puk kapnets an git ta, git ta ra ken git te me tsanga gi. So akelei an simbu show va git te tsanga bu kapnets kokouk va ta tamang mat kelei, so bu bu tino vour, bu tsek vour git ta pere an a git te tlekeran o ene mi sinavai tumbu gei ene gink ko ven ne umm simi mad simi madara a a sin a a sinavi tumbu geit ene gi ko tsang venengan ne o ene simi ntu madar ne. Ist sim taim ta ta gi kava ate git te gimis ne a git te nga pingas sen ne. A git te sa ne, aaa gito mangba me gimis mangaba umm. So are an a i muir ian bu nginou mangba. So akelei.